حب ياسر الياسمين أنا، وردة الياسمين باهيا برشا، تعجبني زينتها و هاكا كيف مفينسا فيانو هو كل، أفما برشا ماباز ورد سمعهم، تعجبني الياسمين و زيد شفتها أكثر ماللازم هيك تغرمت بيها في تونكو خالتي عندها ياسمينا نخب الياسمين علاخر.